ما بعرف كتير عن إسرائيل، لكن قدر البعرفو انو المجتمع معقد شديد، كان من ناحية ثقافية او دينية و ده بسبب تنوع السكان و فيها القدس اللي هي مدينة مقدسة للمسيحيين و اليهود و المسلمين و فيها المسجد ال اقصى و حائط المبكى و ديل من اشهر المعالم الدينية في المدينة.